Inan sokongan let sekulah merey... kereb merey buri' lun beken lem bawang kaminh.

Uih setuju ngan peperiksaan luk senaru' ideh anak adi' ngi sekulah .

Luk perlu naru' luk kareb uih naru', naru' doo' ranaey iahlah sukup may exercise kuman uhm dengan doo' dih jaga' nuk kenen.

Bukuh luk pakai kamih uhm anak adi' doo' pian masa' ninger iyehlah Bukuh Ago.

Masa uih doo' liat iahlah asal uih may bawang lun baken may nier pudut dideh bawang baken neh naru' uih doo' liat.

Luk uih doo' piyan ialah iah doo' beneh niat dih doo' ngaey niat.

Uih kereb mutuh tulung AI merey maklumat atau pun info yang perlu err uih nekap bila uih perlu.

err Tuseh ideh ia lah na'em ideh keli' mey mated ngapeh tu'en masiew barang luk tu'en deh nanem nibu kah atau pun ideh ngalap let pulung.

Mo lem bawang kaih puun masa inan talipaun memang cukup do' leh kereb nekaruh

Moo inan uih raut, Tamborine kira' neh duih musical luk keli' uih.

Na'em ubat lun tauh keteng idih keli' uih.

Program peritah nu'uh err kaih ialah ideh merey bantuan ngan ideh luk susah kayu' BRIM

Uih may nekap lawyer lem bawang kamih uhm cara neh may nekap opis nedih ngesu papu' ngi nangey.

Mikat kamih naruh dagang lam bawang kamih kadih dalan naam do.

Kereb uih i'it malem uih la' jadi' err misi.

Lem duih linuh err cara taman tinan dengan sekulah iyeh ineh naru' kelas tambahan kuwan anak adi' .

Ah ngapeh inan telepaun uih am kereb pakai ialah lem pulung mey ruma' kadang luk mado dari bandar.

kadi ngudeh narih muru tisu' kenep idih leng do' kadi ieh menjaga kebersihan jaga burur supaya ieh sihat

Kapeh ideh beng doo' ngulu esin ieh leh kadi' ideh ngeripun ieh lem tempat yang cukup doo' tegep, kayu' peti besi.

Dagang luk nuk inan err lun kamih piyan kuh piyuk mula' iyeh inah ideh perlu mula' err terlibat lem err naru' kebun nah nibu bua' lem err kampung lun Kelabit.

Ibal raut tu'en anak adi' raut lem erang kai iyah lah raut gaing raut bol mey lamagui.

Lun merar kamih nebada' anak adi' maya' Ao, Bukuh Ago. Kineh ideh nebada' anak adi'.